El metal... güenu, pos quasi que ruiu. Amus, essu es lo que piensu de bandus comu ACDC o Megadeth. Alogu es verdá qu'ain bandus comu Metallica qu'án síu escapás de hazel metal peru en sin parecel ruiu i l'án dau son, passu i almonía. Quiciás es que ara tienin perras i s'aigan acalugau una mijina, que tó puei sel. Porque el metal es una música pa sentil-si dentificá la genti que está en momentus de ravia i assín amargantis, i te hazi sentil huerti i apoderau, alo menus el ratinu del desconciertu, qu'alogu veis que las cosas están en el sitiu mesmu.